אויף די רעזומעי זאל שטיין די נאמען, און דיין קאנטאקט אינפארמאציע, דערנאך זאל מען שרייבן ווי מען האט שטודירט און וועלכע דזשאבס מען האט געהאט אין פארגאנגנהייט, דערנאך זאל מען שרייבן וועלכע אייגנשאפטן מען פארמאגט און זיכער מאכן אז עס איז געשריבן שיין און מסודר.